Jeta ko oyoavɨ avɨ vɨ mita reta, oime mita ipara para va, iyu va jare oime misi raɨ va, oime tuisa va <hesitation> kua reta oiko jae reta teta oyoavɨ avɨ va rupi opa vi oyoavɨ avɨ mita reta okuakua iru teta rupi yoguɨreko ramo ndipo